Ny <hesitation> anjara asagn'ny fanjakagna ndraika zany amin'ny fifehezagnan' ny fitondrategna manôkagna de <hesitation> tokogny mametraka zany karazana lalàgna, arahigna tsara be izy io, mametraka sazy ihany koa de ampiharigna raha ôhatra ka misy <hesitation> tsy magnaraka le <hesitation> directive amiagna zany, de avy akeo koa oh tsy tokogny magnano resaka kolikoly sy ny raha madinidiniky